Saugu panku zhiwu, am sam a malem ni sau yaab. Yaab gwahi vang, ƙoghi gaksama ni hi ban koghi shi. Ama gyak me shinung shokghu maa sheko gabin shi yaab pangwu, kanga shi mang eh kwaiyas. Ga swaak kwai pang nan. Waara mi tyɨi san pangha ba puu'gh ngha ban laghai, amati manghom min byet maa samko mi eh mi kuk san yaapang mi puuk gha puukngha, mi yaar ɓorkononiza mang nak, mi shina. Abin mmai binna wu, mi nyoklok mai pangha kinna. Mishina twom shinungdei. Kuma a yaar ga gɨ kyara yar sɦokgaak pungha. Kigu pana koghi shiwu kenang. Khin kai sau yaabu, ga bak <hesitation> pang saukiwei ningu ga <hesitation> shinungnwu, gi tukglim min pang ko ghi kuk tukglim gɨ shina, sau wa maa ni yilangha. Ga bak ah takga iyal. <hesitation> gyakiguna maa shi kɨn nghapeiyu, ama bani ko gwa ngha pei mi nynaikaam a shiga laghai. Pang gi <hesitation> bishow Mang <hesitation> mang <hesitation> giki kwalpang digɨli, maa shina ta maa shisiwu, maa shisa shok <hesitation> shinungshok gambi, koya 'a kub wukyai so gɨ kwa nimgwawu, nikigu maa shisa koya pung shokꞌgha minu. Maa shisa nde shinung laghai, kigu na maa shisawu, pangi gub, gi myes ah shing gub, gubna maa shisa wu, gyak pangi nghapei pangimaapi gaan wook migin, pangtigi bishaw gwa bosiwu, maapi gaan migin. Minpi kiguna ya pan api laak iyal ko kenong ko tanang, ko wunung ga saar kindiya ‘e a mukgɨna, ti yaap ma pangu gwa zhewu, gapi gaan mi <hesitation> mi kindiya, misara pi wus, mosaara pipyok yegu gita gi kyenu, ga pigaan migin nimsa pangma a muk gimye mukgha akin dang. Pangnyin pang kiguya ni gin kiwei ghi kuksa koti gin kwalun gin naak maa kena mishina. Pitinaak gɨlak kenong mɨ nyimaak a kwal laak imba gabak ni pi <hesitation> muyung laghaiyu. Abin gabak nipi muyung ngwu, gɨ yɨ ghimyesawu, panga nongyei naak gɨ kena, gɨshina. Ama gabi mang gwisi gaak gin bak gi yaap yanagha. Laak yal me dualang misheyɨy ko panko myesgh ta gaksamu tishi yilang san, kangta shi bɨsung san, dong ɓisung sanwu, pan temyɨɨya laghai <hesitation> ɓisung san pang mye guya tin ika tin kɨn walanghasu, toh ahmukta. Ama panguya ti gak samewu, ko kuma panguya ti tok'ghi laghaiya ti ika bwatinawu pan mitak ta yilang san, ba nyuai san laghai gyakkigu pan komishiwu, maa shini kɨib, kɨib ni pungnung san. Maa kuka kin yip, maa kuksa kin yipbu man shisa, don sima sauwa ni twomokgha sauwa kuma ni yilangha, mang tang kigu maa kuksa kɨn yiɓu, maa pi iya shinung abinide ki kyabsiwu, maa pi iya shisa api azam yanda guya maapi gaan miginu zaghe.